Toh gomnati boono be yaru bit kudnme'a i kud- i kud bil deu keun bilteu sone kudnmea kpang kudnme'a lekol kudnme'a jangurde kudume'a jong aa teu dan nuubood eanmeri kudnmeri pat teu yelse i kurima i kud abu beya i kurima i kud neya beu zabini ru bit mu bu- bu zabini sen geu i kud kpangga beu zabin sen geu i ning lirobuga beu zabini sen geu i kud nea da vallin deu se pat ina beu teu manyei abu kou beu daah seng aa beu, teu daan aibe jong dan same nena iba idedbeu keun daba-daba pii nena daba pa nena babnigil aibe o- o kum kunu lesu kum inu pat boo ma- boo ma abu kou beu sa lamke aibeya beu sa nena kuma keu nebuddu beu sa nena na vallin keu nebud like numu <hesitation> yebud dan jong janginbeya waa ki lanke sengeu wundu da ban baaa nebura i zabini i mabeuni dai- daise neya dai- dai subtin du i mabini dai- dai se neya i subtindu yebud waa bani kangeu am kou bid pkeen temu da bun gabeu geu bun lee ne'a se da bim gabeu geu bun pii nea <noise> jong pamese inda Inda gante wuu in bob gante sen wundu inda lamke keun kini se beu i like numu geu sedai veneb ma gomnatiru o kum gonati sona o kum i ning keu nena da kundeu keu kpang aa keu gante wuula gante wuul son sen gen nere pada daga nere val da kum kake gante wuu sonsen geu tuu de pat dan yela gante wuul sonse nere pad dasin da dan wori mad boonou be teu gong-gong man boonoube kaah taah sin nenma duniyaru mad boonoube kaah taah sin bdu mad boonoube kaah taah sin nena kaweru mad boonoube kaah taah sin nena jong aa inda dan beuri pat mada teu kuma val turu nebud teu val geu mad kenan gomnati conce gomnati kud jong'i geu mad kum ga lamke da ta leena da lamke kina nebud da yad kin nebud da kum <hesitation> dai-dai ijong aa beuri pat loora lamkeya parida kuma jong aa in vug di pat indan masiri gomnati dan nen paana ne'a kin kah kud kpang'aa ne'a kin kud kpang aa ne'a kin gante wul sonna ne'a kin ling li-lirobera bilu ne'a kin makin <hesitation> in da bini pat inda lamke kina ama inja kunu nya yeu jong aa conce in ja ku jong'aa yel keya Nere dan se valhi nere dan sin piin in beu seni gen beun teu ne wana ne'a kou i baanna beu diya beu lebm inna beu ba sei anda sei amda am kou in beu seni geu abun geu beun nere bun gara bun- bun- bun eg nee gubuka bun eg nee nega bun da lin keu yebudta beu yebud am be liya wuba neb kam bud kou boo kpeu ku yebud ambe li wuba neb kam kou boo kum keu guluma yeb ambe li wuba ne kam kou boo kum kane nya yeu biri teu kin kpeuna in ma beuni dai-dai se beuni mani zabe beuni leni ina kpoba ina in ma beuni in ten de geu leni in yeu nya lirobura liro nyame bilu sinlin son ga-liro nyame bilu sin in son ga nebura ida. nyanaku idan kin nebud fala idan kin loona da nebud kou inuu teu kin meun fogeu gen pat like numu ga, iteu san ne bil dana boora i nyai idasin bil kena ina mamuin jed boru kin pat i lood nebud kili jed ning gam duniya wong'aa duniya pat in sa ina insa duniyaru pat insa in tedda in vallin ne ambe se in vallin waa ambe se in vallin kun ambe se in vallin nebura ida vallin numu ida lin morin ida sel keu am du sengeu pat in ma in tedrina jong aa inda dan deu pat ida kum ne tednna nebud teung in kum teu gara in kum teu Alkali pat in eg tum in eg keun ida ban tooh ne'a ye mabeuni dai-dai se ne'a ye kum gara yeu ne'a eg nuuse ne'a da zong ning mase kum ye gab baah ora gab yeb obeura kum kuu likeu yebura liikeu keena lii keu waa ko kuma daran kum zong ninguu bilining'uu gong ida lu keu yebud ambe sein liikeu ne ning ma sen geu i am fam origeu ni amfani gad kumberi se am fam ambe leeme dan mame se in paa yebud nuubooru se in kud nuubood sen gen pat gara in kum yepat in kum jong tednna in paa yebud nuu nuubooru se in eg nehbud <hesitation> ne tednna se in taah ku in gab nebud se in taah ku in yai geu sei in kpeu ku boo vallin beun ku boo vallin beun ku idan vallin keu kpang derigu in eg nebud se in kud gante wul se in kud jong aa ida nuubood egn deu se in kud jong aa keem beud da keun ida beu bel jeb ida yebud lebm sone ida ben gante pina yebboro ganteya yeb boro beura pat ida beu keun vallina du'a mu iri teu man veneb o man barka-veneb o man barka barkari mata kein nebud nau-barkari mata kein veneb nau barkari sin ni ne'a in piu ku nya yeu teu keun mona ne'a dan pina ko kuma ne'a in piu gberah nyiu jong aa da gbed dan san de sen pat in tednna <hesitation> veneb ma baya inda ne dib pin geu in yiu jong aa i teu dib koon In yiu dong aa i teu dib koondeu dan ta tei dan ta eg ga ne'a in piu wa nya li wuba wundu bid bang dakin dan dib nening ko si'i geu bang daran pani se dan man kanga na kunku wundu ne ning ya wooi geu o kou kud dan nena in kuri geu nening ya woo'i gue dan gbaana in kuri geu nening ya woo'i geu kud da ka ambeya yeri keun kana kan ambeye geu ne ning boori be da ban a- a <noise> nebura ase i teu keu tem na manbe kanwa gam ni gomnati ambe teu sin sona gomnati ambe teu sin son like numu nere pat beya nere pat dan kin ldan kin bana aa ne'a ma teu kin nea ma teu kin nea ma teu kin ne'a eg nebud budda ne'a ne kpeu nebud da neban i kou wa nebud i i'u ya wundu song seto i sani ga har yilu idan keun dan pana har yilu ldan keun dan ban ai am sen geu bda kum ga gam ni gad kumke ambe <hesitation> nena in kum in ban keu nebuddu gam kumke in kud gante wulla in kud jong aa kin- in kud jong aa kin in lina nebud teu boba neb lamke bilu sen geu neugeura i teu neun bil booruri pat dan kin pin bobin yilu dan kin yan pin bobin yilu dan kin gad ambe <hesitation> gada in da gad ambe keun lena yeburi dan keun yawi na- neb gbaad bud idan keun yawna neb bilu be idan kin yawina- bilma dan keun yawina gan ni ko'in ban gad ce gan ko ni ko'in ban bil se gam ni ko'in ban yebud sen geu Ya beun vallin yeb bud velyebse in vallin keeum bent se keeum bagabe bura ida gante wu'u i bob gante sen geu ida ni nyeun <noise> ida ining ma nyeun se nyeu teh hgeura pi vall nya yen ida ban a-a wa'a ye ne dao nyen teh hgeura wa'a ye neoda nyeu kin pi vat val-vad hakiri teu an nau hakiri teu nere na pat ina iteu manyeri pat ima gam ni bila gara i pindu nena in kou'imaru i pin in vallin nere pat ne'a ya teu ku-ya teu bilu-ya teu sena da ban kai nebura aibilu-bilaibe bi abuberi abeuni be teu yelkeya ai bil aibe son kanci abu beya bit moke monye boo wundu nere pat dan keun sana nere pat dan <hesitation> nere pat da ban kai da dan koo beuni gad abuni bilu beya ko in sim gad nya yeu da ban da. Tda sin bil ning dan kona ida yeu in teu kpang'uu tdan keun mona in teu ema ko tigulu iteu ena idaban ne'a koo ban billa ne'a koo ban gadda ne'a habdinna keu nebura ne'a vallin zong aa yeu ne'a makin yebud idan mona neb gbaadbud idan kin mona jong aa inda beuri pat indan pan keu gbaa idan gbaa pina ko'in keu na so ko yama jaudi bed dandu idan kin pina ina jong'aa <hesitation> in yi buru pai dan keun jan keu neb gbaad kein neb gbaad be jong'aa waa boro yi banu

Ida yebud pan keu daraja daraja keu ni ida yebud pan ke temsa keu langsa langse i ni langsi uu ban nebudra u'u in ban nebud sen gen neb tednna wu in ban neburi geu in dangang keun tep-tep-tep-tep idan nyan zong aa in i beuru tep-tep-tep-tep idan nyan in pa ne'a ida ban tooh nea kud ban inaya ne'a ma ban lna'a lan ban inna ma ban ina'a nebud teu lamke kina nebud idan egn ne te ne sona nebud idau egn ne'a i neb bag keya nyi nebud kpang' aa bag <noise> ne'a da bagn keu <hesitation> nebud deu da nebud kpang nyi a-a ne'a yo in da kin ne'a yo in bag kin ne'a yo in kud sin zong'aa yen ne'a yo in wansin zong'aa yen teu nebud bilgen dai kin nuna daben paa pina har idan garari pin har keu nena inda bumke kin du zong'aa inda kumke son du. kumke <hesitation> yil beya keu keenani da i be lamke oni geu idan kin ega i egeii geu in dan kin pana keu neya amma nya yeu ee dan ku inai in ma ku in ma dai-dai se i eegga an geu in eg kin tan o in ma'a <hesitation> in ma'a inma in sen ma yed ambeya am kou inda ban abun in neb ga gbaaruwa ne nya'i nebud ting'uu gen nebud i dom sen geu bid in yel sin tema nin kum in bansin gad se kum in ban gari gen nebud tiin bena zong <hesitation> gbaana nebud ito'u ben zong bud ma idan keun nuna nebud i benni zong bud ma Idan kin ina ida ban tooh ne ning da ko teu keu baah teu keu baahnase ida ban tooh boopin ku beun dan yilwo dan kin pina gad ai gad ya wosunu bo piu kda leb o piika kin in lina ba seto in lebii keu baah ga gam koon ban billa kum in bani keu nebura kum in bani keu ne'a kum in ban keu nesen ge ko zong aa in da buri pat in lee in ban gad ga lee in ban gad gari gam ni <hesitation> nena in paa duniya ru'u in paa duniya ne tednna in paa ko yil ambe ne in pui gararu in wuu nere pat in wu'u yil ambe si in wuu ni wu'u ne wu'u beri sin ni in paa ne'a yeu in nya kin in paa ne'a yen in yiu kpangaa ne'a o yenci jong aa yeu ne'a diai kin wana wanni gen am kou dan peng kaga kagn peng aa geu am kou in da neb kam peng kaga ko lee pat nere pat dan kin san like numu ambe ya dan ban tooh garari haddinna garari kum banna keu nebura gara ri ma ban tu'a garari ma ban inlin nena da bagn keu neriya jong aa pat gante wul sona gante wul te sone jong aa da kum keu nebuddu jong aa bilyeldu liro ben emato kuma in teu keu nebura idan bil vetin du in teu keu nebura in dan bil wandu ko in em teu sena bid ya ida bila boom nena in kum buru am in teu in kum gara wan in ban bilga bil leehkeya gante wul yelkeya <hesitation> dake <hesitation> in jangurde ida se dake Nuubood dan egn beya yebud idase in san beya in san nebud bilu se nebud i kumku iji <hesitation> nere pat em zong ora dan pan ne tonna zong'aa in daburi pat ida ban abu biluse gad yella nere gab lamkeya gam gab <hesitation> dake kin a-a dake baah loome geu i gableu gara gadya a in teu neb gbaaro geu inda-inda inda nebud zong sa'an bega inda sin gel jong aa in kumi, kin nebuddan gaba a ne'a gbaaro kumsin bilu zong yera zong teu sone zong yeraa bildu yed den nere pat sen ya too sin ma da ben bila teu yedke ne kumkeya in kum in ban keu ne sen geu in keu kum in ban gadga kum in ban keu ne sen geu ko in kum gad binibe nebud dan keun loona ida ban tooh ne'a kum in ban keu nese gaddeu kumke keu keenma <hesitation> kum in bani geu inda gad keun boba kum in ban keu keense kum in ban keu yebudse in bob gaddeu ga gam ni liinban <hesitation> in li gbed keu yebud se in gab gbed keun longere o se in gab waa nena teu nwogeu pu'un deu se am geu in beu seni geu buun gara waa teu nwogeu puun gbaaku ne'a yeu in gabse in tumuku da ye da se In gab se in beu seni geu da o wan beun zong'aa ko kuma da o kud jong 'aa kum ke gad deu kan ga inda gad kumku inda gam nena inda kum keu neburu ina gabmnena na bagn keu neburu na gabm nena dan bang deu am kou inda veneb faga veneb o wat keu neneb sona inda gad bil kona kuma inda nebud keem buu hakkila gante wuu nebud keem bura jong aa ida beuri pat boo eg keu nuu sona boo eg keu lamkeya i leb teu yebura yebeb da har idan nigil ambe paan yebud nigil ambe paana da ban gam ko in ban billa ka kiin